Men barcha it zotlari bir xil darajada dostona bo'ladi deb o'ylamayman chunki bu itlarning zotlariga bog'liq deb o'yliyman. Masalan ovchi itlar ularning kundalik qiladigan ishi bu ovlash va ularning do'stonalik hissi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Masalan uyda boqiladigan itlar ko'proq egasiga do'st sifatida bo'lishi mumkin va ular egasi haqida qayg'urishadi va bular do'stonalik hissi deb o'yliyman.